أكيد التاريخ مهم عشان نعرف دروس الماظي ونفهم كيف وصلنا اللي احنا عليه اليوم من غير التاريخ ما نجدر نبني مستجبل جوي.